في الليلة هذى سمع الموسيقار لحن غريب يطلع من الغابة، قرر يتبع الصوت هناك لجى شخص يعزف على آلة موسيقية قديم اللحن كان سحري وكل من يسمع يحس بالراحة والسعادة.